स्टिल ते रंग सपार्कलिंग तेयू माजैयाँ घ स्टिल तुंग्मो ओओबोल चालतोक, आँग मोनागो ख़ुशी ले होदोई बताओ, क्युकि तोरकस्तांग घ स्टिल ते ही तुंगोह दुक। अन्न इध निश जॉब घ होटेल शोंग बयो बयो तोचक, ‘फाइवस्टार होटेलों शोंग’ हुदवा घ सपार्कलिंग ते तुंगशिज तोंक, दोह होदो ले म्जा मा बक्च्या, छ्ह ता जमान ले सिंपल डेस्क तोचक। आई ह्न लगाच ह्जा रुपया तेयू निम्सकी खर्च्यामो मोनांग माश्कोदुयक। घ तोरोक्सतक स्टिल ते तुंगोंग दुयाक तो स्टिल ही ते तुंगह तोंक।